Ман на шароб менӯшам ва на пиво. Барои ман нӯшокиҳои спиртӣ муҳим нестанд ва ман онҳоро истифода намебарам. Бисёртар об, шарбати табиӣ ё чойро дӯст медорам. Ман фикр мекунам, ки саломатӣ аз ҳама муҳимтар аст. Бе нӯшокиҳои спиртӣ ҳам зиндагӣ ширин ва пурмазмун мешавад.